ءات المساء اكتشفت صيادة مسن زجاجةن تحتوي على رسالة وعندما فتحت الرسالة وجدت أنها لرجل يكتب إلى حبيبته التي لم يراها منذ السنين كثيرة أنه يحبها